Raiky ampela da roa lehilahy. Reo zany e da tena hoe efa nifampanome toky fa antsika da tena ho mpinama avao. Tsy misy hoe hifankafankatia zao fa gny antsika da finamà. Da ho hijano amin'ny finamà zay avao. Kanefa tafarafara tatoy amin'izay, raikim-pitia amin'izay lehilahy anakiraiky. I Tovo zany raiki-pitia tamin'i Rindra. I Tovo amin'izay tiavany an'i Rindra, tsy netinety laha tsy nitsara tanaminy hoe Rindra iaho toy anie ka manam-pitiavana aminao. Lafa noteneniny tamin'ny Rindra amizay nefa i ratsy ny nandraisan'i Rindra anazy, satria i Rindra efa miaraky amin'ny olo hafa. Sady endreo koa fa nifampanome toky hoe tsy misy akoatsy ny finamà. Nijanoteo moa finamà ndreo. Lasa tsy mpinama koa reo da tsy nifampiresaky koa.